wakati nakua mimi tiwana na kulinda wanyama, ndezi, faa, nkungu, funo na sungura, lakini katika wanyama wose, sungura ni mjanja, Sungura mpaka umgwie nkugosoa ndima, uwe na wavu, au uwe na kui, maan asungura aguuka, na ukambwia kafumba meso ujue yu meso kambua afua ziso ujue kagona ukamba umsogee sungura kahauka, ila mpaa, mpaa timbhalinda sana kipindi hicho cha zamani, lakini sasa mpaa kumuona ni kazi andi uite ku mbuga za wanyama, kwanza misitu ishia watu waima watu wazenga, lakini zamani ndezi kwa hanu kwetu kiuu nezi kahdodoa hao kiunya ukaita dakika mbili ndezi kumpata lakini sasa mnyana wese kaoneka, na katika wanyama wose ni watana lakini twiga nampenda sana Yani nampenda twiga akenda nampenda akada nampenda akagaoka, yaani wanyama woso duniani lakini twiga nimtanasana. Nahakuna nyama mwiee kama nyama ya paa na funo katika nyama wose lakini funo na paa ukioka sawa, ukabanika sawa, ukakaanga sawa, ukaichemsha sawa. Yaani ni nyama ambayo dakudagande ukeguta kwa haraka kiliko nyama matuguti hakuna radha yoyote hapo zamani wakati twaku aswiswi nakendika kande akaisimika mwakaulwa imiwa na natwaiku ndwemwanga kunamasi na kwavia twaelewa anjisietwafundisha basi mwanamteke kunamanazi mbaka katia kwa wanawe au mamiwaku au kama kuna mgeni mkuu kuliko wewe lakini wanawaisasa. <hesitation> kakwambia kateugae kanaeugakateugekeguta hauka adabu kawana isasa heshima haguna mwanaekiviadakuvaia kimini akuondokea <hesitation> ndio mana. Lekuhuku Mwanza matokeo chungu mzima ya kubakwa wanavive nitatiza kutokana na adabu sasa hakuna kama zamani sasa wanavigosi kawanadabu wanavive kawanadabu kuwe nyumbani utandawazi. Kizazi kipya lakini sisi wazamani sasa tutafika uwadu kwa sababu sasa kwa kumuhukumu mwana mwanaomwenye akakuzingizia sasa kanibaka ukafia jela sasahivi ukamjanyamwana mwenzio kwamba nimtoe huyu kakifana na maadili yakisasa washitakiwa wamtoleamwanangu sasa si sasaukauwagu dunia kila mtu nangodisiavyondavo manake kila mtu sasa nimfalume.